on kawti fijirde ɓurnde ko nde woɗugo. Noy garro on ɗum? No ngaɗɗon? Kawtu on iri nde fijirde keɓ on iri ɓe e yimɓe ɗum ɓe, ɗum e woni serri ɗum, ngale ɗatal tokku on.